Baraśu, minimuinii apareḃo, níñahuyelaro wañi níḃe, nídiṗ mmai níḃe niġubeñuwaa. Añala gubeñuwa ġúfiiġi, sua ġuḃey. Amiñaraśu káśuku, añaḃa wañi nila nimamo aḃaan nina esaḃu. Káyula kañi koalemeźa ġáśukuniġo, koafiamiġaɭo kuḃayu iśe íkuloruhe, ákoniśukuniġo, nísil esaḃue níġusii, nímbeniraśu níġusii, esaltee eźa éhuy, moźamoɭaĩ, níhuye kãkõ nila nórigiẽho. Nórigiẽho, víi alami díli, amoniñaodia nna aḃa ninau eśoo iḃami íkulo nimbula dóo, nituone órigiẽho, níxunisil esaḃu, niraśu. Kañ, ámiñalõo nexondoġo niraśu. Muñaɭaĩ, nílõo niġupieri niraśu moɭaĩ, iiniġalaaġom nírileġo niraśu moźamoɭaĩ, nila tífihi fókaɭulen. Nileḃuɭulen, niro ka- kaɭen. Aleɭen, nireeġo niġubulõ. Aḃa ni- ni- niɭẽko, nikepuġo. Aḃanihuneu tíkiġi. Mee karaśu ósumbo óśukuho kaxunihunami wañ, amiñaoloraśu aḃã órigieho, ifo niŝãze mamo paske nimusalteeḃaan, nikub. Nina mími álemerigien nihien too káśuku, nimbuna ma ġáɭulemo nihierã too órigieho, niŝãze ma ġáɭulemo karema. Ifo niraśu. Añaġoɭulen, merexako kuḃay kafiaŋ esaaḃue, ifo níɭulẽko dóolo niġulaĩ. Músimo ġáɭulen, kaśe níɭulen kubeñuwa kúriga. Músimo amirene ġubeñuwali tú, kuñaini presk kuḃey. Nímbe niraśu nimuɭaĩ, niraśu nimuɭaĩ faŋ, nímbe niɭen. Waañi ifo neɭaĩ, esaḃu meĵale. Aabusiseli animbuɭaĩ paske waañi eɭaĩ eḃaan. Ahaŋunuġaɭo waañi voɭaĩ aabareɭaĩ. Desaḃu díi sidoeleźaġaɭayen nímimi ɭaami, dépi komasema niwaañi moźamora aab néñi, moźamora niwaañi, moźamoheen bórolio. Wae baraśu síboo bo- boḃuito bórumunda. Ifo niraśu nimuɭaĩ. Aleśienen áñi, níxedeźe kañ míniġuloome. Baraśu sembehe mene niġalaa. Deḃe, nimuini ġálõo boretiam. Muiġalaa, muideḃe, exondoli ġupieri kóġusi baraśu. Íi mee- efia nibaraśui. Esaaḃue, esaaḃu ġaɭãyeno faŋ, esaaḃu dointo músimo kumooġo niġuɭaĩ. Esaaḃu exameinto moreźon, esaaḃu nima, muini muɭãyeno.